Rehefa mitahiry ovy aho dia hatao amin'ny toerana maina tsara dia sasana madio dia tsy avela amin'ny toerana mihibokiboka dia amin'izay tsy bobongolo izy fa m- hatao azon'ny rivotra dia tsy simba